Eeee! Da misy ny gnolo oo, mahatakatsy moa mahatakatsy ny kolontsay tsy mitovy anazy la misy gnolo mahatakatsy fe misy avao koa gnolo tsy mahatakatsy anizay fa la tsy mitovy kolotsay agnaminy tsy tiany